أكتر شيء رومانسي شفتو فحياتي هو ملي واحد المرى كانت غادي تولد أو شفت الرجل ديالها سخف ملي سمعها كتغوت كان واحد الشيء رومانسي ملي فاق ݣليهوم واش مراتي بخير مسولش على البيبي قد ماخاف على مراتو توقع ليها شي حاجة أو كان واحدا المنظر زوين أو مميز